أكثر صفة محببة ليا في <hesitation> في الأفراد هي الصدق، وهي أن يكون صادق معاك منوي معاك، مايكونش عندو <hesitation> مايكونش عندو نوايا خفية، أنو <hesitation> يقضي بيه-بيك صوالحو ولا أنو يحوس خدمات منك، ولا <hesitation> يحوس حوايج مادية منك، انما هو معاك لانو انتيريسي فيك ويشتي يقعد معا الوقت معاك.